मैं एक दिन पोले कार होतली ती कार का पास चुट्टा देख। रही ती मैं धगड़या काजे फोन लगाई रही मारे पास नंबर। होतली नंबर ती नंबर पर मैं फोन कर रही फोन करी। तो पोला धगड़या गाड़ी भरी नेने टोई टोई टोई करता। आग ते रही ती मैं कोही मैं इन्रा काजे देख रही की पोला। <hesitation> नवी नवी चाबी लगाई लगाई नेन पोरा कार। काजे खोलने बाज रही ती मैं धगड़या काजे कोही ने पकड़ाई दी